Mushuklar o'z egalariga mehr ko'rsatish uchun turli-xil usullardan foydalanishadi. O'z egalariga yaqin bo'lish uchun miyovlashadi. O'z egalarining yelkasiga yoki oyoqlariga yaqinlashishadi va ularni quchoqlashadi.